شوف عومار ادا نتايا ماكش قادر <noise> ترقد ولا كاش حاجة من هاد القبيل <hesitation> عندك تروح لطبيب يعطيك الكاشيات الي يرقدو هاد الحل الاول والحل التاني يعني لازم كي جي ترقد عندك طفي كامل الضواوي وخبي التيليفون وخليه شاعلك لانو ادا خليتو عندك ماراكش رايح ترقد رايح يطير عليك النعاس